Ty karaza solo ronono haiko aloha amizao: ronono soja. <hesitation> Tsy de soa loatsy laha ohatsy ka ampitahà amy rononon'aomby satria hafa avao rononon'aomby iny fa iny fa voajanahary, sady fa mahazatsy ty lela tena zany ny ny tsirony. Sady iny moa zany soa iny fa be koa gn'otrokay anaty rononon'aomby iny ao. Zay zany ny tena itiavako rononon'aomby io.